. mme unam emi <hesitation> adade ekineyi nte akpan ini mmo, kied ke otu mme unam oro edi unam emi nnyin ikuudde mi eyiud. Eyiud owu ikwe egiud ke uwemeyi ikud eyiud ke uwameyi oworo mkpo ebine eying. Eyiud adia udia nsie ke ekineyi asan̄a isab nsie ke edudu nsie ọnyuri asaṉa atan udia nsie ke ekineyi aka itie enye odun̄de uwemeyi ndin e sine do ke <hesitation> edudu nsie oro adia se e. Tande unam mfen edi unam nte mme mbi, ebion̄ mme esi eke maka ekeme ndisọn nkud ke <hesitation> usen ubok, idi nte eyued oro ntra ntatin do ukwe kwe mmo ke uwemeyi edi ekineyi inuen nte mme nkudikud ukwu kwe ke <hesitation> uwemeyi kpukpru mme edi ekineyi. Ekineyi edi akpan ini eni mmo asan̄de korọ mmo ekud usun, nte eyiud, eyiud ikwe usun̄ ke uwemeyi, eyi eke adade nte eyiud ikwe usun̄. Ekinayi kpukpru itie ekimde kim anyin nsie enehede omono akan uwaneyi uwad me masin idahami ukekud ekinenyi uyiama ikan madin oro iduak eyiud oro anyen ikemeke aba edifire ndisime, edi oro ikpọkpọn̄ e nte enye efehe. Mme unam enù enamde mkpo ke ekineyi, edade ekaneyi nte mme ebex <hesitation> nko ikoe ebed kd uwemeyi ukud ebed ke uwemeyi, ọrọoro ọnyun̄ ededikne ekekua itie ebed akubade ech ekeneyi ke ebed adahade asan̄a. . ih ofo ekere ke <hesitation> ebed okro adii <hesitation> idap ih ih iduia ini oro ofo ekipde efiride nkroọọ nkrọọọ ke ekineyi orọ ini oro ke enyun̄ azan̄a ndín eyem se e <hesitation> adiade. Unemeyi ekeyem itie kied akaba mme unam emi edeade mkop ke ekineyi edi oro, idam akpri mkpo nte ekuon̄. Usopke ikod ekuọn̄ onyon̄ide. Ikud ejuọn̄ ke uwemeyi akakiba ofo ekekud e, edi ekineyi ididaha tids onyoni onyoni asan̄a eyem se ediade mme unam okro ntra edi mme unam encherede eda ekineyi nte akpan ini mmo akan uwemeyi.